Bon hannde hannde kaa, sooɗugol dow enternet ɓuranikan, sabi a heɓan ɓe nelde faa nku maa tawee a yaltaayi njiiloyiɗaa. Aɗe waawi suɓaade ko muuyɗaa fu. Jonka mbinndaa alkadara ko kaaje ɗaa, ko landanoɗaa tawee a tampaayi yaade faa nokku ton oo.